सवसे पहिले त रानीसे विन्ती करंगो कि मोय <hesitation> बाहिर जानदेय कहिके <hesitation> गजव <hesitation> दाओं कोशिस करंगो । मय अनुरोध करंगो विनति करंगो यदि बो नामानि कहेसे मय कुछ देरके ताहिँ थोणी देरके ताहिँ शान्त हुईजय हओं । मय मस्किहुंना चुपचाप बैठजएहओं और जैसि मौका पएहओं एकघणी खाली मौका पएहओं तओ हुआंकि जैसे फोन हुई सकत हयँ फोन लगाएके कुइके <hesitation> बात करंगो अथवा कुइ चिठी उठ्ठी लिखके कुई भले आदमि देखके भले आदमिके पहिचान करके विनके मय चुपके से देनके कोसिस करंगो दैके पठामंगो ताकि बे मोय हुआंसे निकारनमे मद्दत करसकयं ।